Déssert tiako hampanandramigna olo maro zaigny gâteau. Gâteau lay tsara fagnamboaragna regny. Ilay karaha lay amin'ny restaurant regny. Regny zao tiako hampanandramigna olo ambanivolo fa ambanivolo boko tsy dia mihinagna regny.